Mettelli ina njogii mettellu dewu tawi ko kañum woni laamɗo mettelli ɗi too. Mettellu ngu, kanngu ngu jibinan, keddiiɗi nguurna ɓiɓɓe jibinaaɓe ɓe.